روايتي المفضلة هي القراءة واستمتع بها لانها تأخذني لعوالم مختلفة تعرفني على الافكار والتجارب المتنوعة القراءة تساعدني على تطور مهاراتي اللغوية والتفكير النقدي <hesitation> وتمنحني فرصة الاسترخاء والهروب من ضغوط الحياة اليومية كل كتاب يفتح لي ابواب جديدة للمعرفة والالهام وهذا يجعلني دائمًا متشوق لاكتشاف المزيد.